كان واحد الشبح كيخاف من الظلام شي لي كيخلي الأشباح الآخرين كيضحكو عليه، فواحد الليلة كانت فيها واحد العاصفة كبيرة وهما يجيو وبغو يخوفوه خرج للغابة في الظلام وهو يتلقا مع واحد الحيوان صغير كينورلو الطريق ديالو بواحد التيرنا وبدا كيوريه كيفاش الليل حتى هو زوين وفيه الأسرار ديالو ومع الوقت ولا هد صاحبو كيجي عندو في الليل وكيبدا يساريه في الغابة حتى جا واحد الوقت وبدا كيقول علاش انا كنخاف من الظلام ؟ الظلام مفيهش حتى شي حاجة ، وبالعكس الظلام نقدر حتى هو يقدر يكون صديق، وداك الساعة هداك الصديق ديالو قالو صافي راه مبقا عندك لا خوف لا والو ، وعطالو التيرنا وقالو هذه هدية من عندي ولكن عنعملو واحد المقلب في هد صحابك لي كيخوفوك، صافي.